Yaani nini aha- hantu ndiri nenda! Juisi ya yamaembe. Juisi ya maembe iyo nitengeneze ni mwenyvyo monenda, sinenda juisi jira ya matunda ati ya maembe ambayo ni yowala tuku. Maana shana uri wingi! Juisi yii jamaembe au jamaparachichi, yaani yeye kututangeneza kwachu kusina kujali afya jaa vantu tuku yecheelanga, ni mpiya, yaani ni wula na yolayola vii oko jiyo maembe yolayola vii au maparachichi yoleyola vii, yaani vii saapate vii yaani ila naniluu, yavowuzira vantu, lakini kusina langa kira kintu ambacho chabohe chavawuzira vantu tuku namana sinenda, juisi ya matunda yowula nenda irayo tengeneza mwenevyo. Ngule maembe yaani! Yaani juisi ya maembe yasanguva na parachichi na pensheni nenda sana, ngule maembe yaani mapensheni yaani maparachichi yaani safi, imeyaboha, nayandaye nimwenevyo nayamnye nayakerekere vyaboha. Nayakerekere vyaboha naiyandaa vyaboha kou- kou- kokwisha ili ipatikane i- i- ivaluke juisi, nisange nise na iliki nivikira nise iliki jani ahu ili inyukire vyaboha. ndru humula ahu jiyo kuisha nokwishuja vyaboha, nokivika jani furi nanilia friji, koya humwire hola vii ahu jiyo. Nosaka nikintu chokofera kwamfano yaani jamihogo, au namaandazi, yaani kintu chochosi cha ndri kuona chaboha nini, ili vii mpate chosindikirirya <hesitation> naniluu najuisi, nenda sana nini, alafu chingi naa! Juisi ya inanasi, jui- juisi ya inanasi yaboha nayenda sana, lakini yaani jinsi yakui kui- kui- ku- kuitengenza yaani kuisha mpaka juu humule i- ive yahumwire, vyafafa sana. Yaani fyau uwi- uwishe juisi ishina inanasi yaani, kuri ichija mpaka jiipa jiivee yanii juisi yaboha kibasa, unywe udire shana jirampere mpere yaani ni murimo wakula sana, fyana u- unauluu utue kichuja na mara kani, nadee jivishane ahaa, ihi juisi wakunywa siyokukuhera kero mulomwi, hamuna, juisi ya inanasi kweli nayenda sana, lakini! Tabu yacho noiyo, ku- kuyaani jinsi yauku kavika vika ikuisha mpaka juhumule yaani uhu ive juisi ikale kabisa ikila kama juisi olwi wonywire sokishana na kero kunu mulomwi tuku.